Mansia na kepercayaan te ngone re ona lila ngone na kejujuran ge, dadi ahu ge sagali so kora mansia yali, karana ngone so kora mansia alumoi bato ge mansia na kepercayaan te ngone re ena sira.